Bamamba olhukusa olwerihahu ekyitsibu kyiwuma omwakyihughu kyosi, ekyitsibu iningindyiha he kyolhuhi. Kusangwa olhuhi lhukalhuka byahu abandu banene bakakwa. Kusangwa omwa bandu abo mwamulhi nababuthi babana. Omubuthi amabirikwa, omwana akisakyiwithe kwakikulha ndeke. Nekyindi kyitsibu kyiri kyithi omwa lhuhi aha abandu bakalwira amanyumba wabandu, amathaka, ebindu byabu esya motoka, esyasente sikatsanda kusangwa bakibakawusa e- ekyuma ekyikahutaya esyanyumba, ikwahutya esyanyumba nobuli kyindu ekyirimu. Nekyindi olhuhe lhukaleka amahanga awakulhakulhene nge Chaina iyakolha ebyuma Kutse esyambundu esikitha bandu banabi nabi kusangwa esyambundu esyo nekyindi erisikolha akibanawithe itsandya obukulhiro obwamahanga. Kusangwa ekyi baki wutha erithakulha <hesitation> omwakyithaka bakayihamu ebyamaguzi ebyangathuyambire embere, ibakolha mwekyi, amasasi awakitha abandu. Nekyindi olhuhe lhukaleka amahanga ina- inasa mwakaghayu. Ekyi kalhwa oko mahanga awakulhakulhene nge USA esikaghaya obundi buhanga awa- awandi mahanga nge Uganda ne Rwanda kusangwa isyu sisiwithe ebyuma ebikulhakulhene ngebyabu ebikitha abandu nabinabi kandi omwabunene